<noise> ʻaʻale wau puni i ka holo kāmaʻa lapa huila ʻana i ʻole pilikia a hāʻule ai wau <laughs> <noise> akā he hōʻailona nō o ka leʻaleʻa <noise> ka neʻeneʻe, a me ka wā kamaliʻi me ka wā hauʻoli. i koʻu wā kamaliʻi <noise> holo kāmaʻa huila koʻu mau hoahānau. a ke nānā aku ua leʻa a hauʻoli nō <noise>